Xa ku'a nwina xitondiguinu n <hesitation> u xa naku ñuwi id nu konu te yuñuwinu nu espejo ñu, yuñunu nde yundu kuña nde yundu waaj nxu ku xa xetiinu espejo.